Panaran ga ravangan ga ramarat gana waan apaa lavaala kuk gana vamazi gana vangan fanong gana suruk amun saan gana waan gana izuf fanong gana waan apa lavaal a market gana vangur vangur lawanaas ko- lawanaas gana wule wut lavaal. gana vamazir xarak, lamur gana izuf. maan gana vangan. labung ko gana milaif.